أول شي عشان ننظف الفرن ونطفيه نتأكد أنه مش في الكهربا خليه يبرد ونبدأ به وهو بارد، نجيب منظف خاص بالفرن يعني <hesitation> ونبدأ نحط عليه مدة <hesitation> دجايج هكى عشر دجايج أو كدا، ونبدأ مكانات البقع نمسحن ونمسح مكانات البقع العميقة وبعدها <hesitation> ننضف الرفوف حتى هن.